sauces nii ɗuɗɗun ha duniyaru wodi je hemɓe Mixican, India, fransa, Asia, America amma je min naftirta haɗo ha Nigeria wodi je Atuppa, kusel, leɗɗi, be je kosam